a je oŋmgborɔ no wato shimka inda sana kap oŋke eŋmgbashe <hesitation> muo jo o totɛp mu soo totɛp na mu furu na ambe edoi á doi embɔkɔ, amɛk sa vɛɛ shinkaa eni mɛt a mɛt á ba emu woo gyɛp abi woto mu woo gyɛp abi loise loise emenya saa daru ofɔ indai awa saka she egbam amma indai awaa saka we ne egbam emu woo go ovɛ enɛke mu so nɛke shinkaa saka rigaya sho asati atat eni a gyɛp onyi enna se mu je kpa enshe mu je cura mu so cura oshinkafaa mu so cura na bete à dɔrɔ saka dɔrɔ oshinkafaa saka dɔrɔ obe soo zek na bete ka kpa enshɛ ka je zɔŋki obeɛ sa je zɔŋki obeɛ mu so ya vɛɛ shinkafa xsa mu xso ya vɛɛ shin ajei ŋmgbɔrɔ xsa sonta mu ba mu woo fu abi kuma je ŋope ŋope emenya saa son saa son a ba <hesitation> <hesitation> saka liga son a ba dei emu woo ya sa tana eni sho amɛ mu so ya eniɛ sho amɛ mu je yet eteŋ mu so ya eniɛ sho amɛna ni be mu ko dinga no je ciya ciya ciya mu soko ya eni be mu woo ya ni ŋanu. <hesitation> emu so ya eni ŋanu uzoot eni be ke nan saka liga bee muo fu <hesitation> olooje mu jo o teŋ teŋ teŋ na ni amɛk sa vɛɛ mu teŋ mu mwɛse sa kuri na bete mu gyɛp ozaa bwop emu so gyɛp ozaa bwosa bwosa na ni sa a nan mu je kom oju mu so kom oju na acɛ ŋara ba seya á mwɛna eyɔkɔ acɛ na ŋara ba asak na mip asak na mip á maa acɛ na ŋɛm sa ŋɛm á maa na ŋara shaŋ <hesitation> oshasha sa ŋara shaŋ oshasha aida ko <hesitation> egya fo eŋke adak ava ko kuwa eŋke adak anna á gɔm á shaŋ eyɔkɔ na fo na fo fo je ed'aŋa sa fo fo je ed'aŋa wato eŋke egya eŋke ba ed'aŋa kenan. fu á ba ed'aŋa acɛɛ na zɛ gyɛp aŋga ombaŋ ko agam sa fu ba á sat na ni á bwɛ amɛ á shaŋ aŋɛt ogbaŋgiri saa fu amɛ shaŋ aŋɛt ogbaŋgiri na shaŋ ovet amɛ mbɔ saka ba dɔt na makpa oshinkafa á fara eyɔkɔ saka makpa faraa amɛk sa vɛɛ embe makpa fara oshinkafaa saka ba tona entok tona entok tona entok tona entok se waa zeki ovetɔ aŋɛtɔ sa zeki ovetɔ. Á shɔt amɛ shaŋ, shinkafaa ka zɛ gbikpa amɛ a zɛ gbikpa amɛ amɛk sa vɛ eni gbikpa amɛ data ni se na ba zeki amɛ mbɔ eyɔkɔ sa zeki amɛ mbɔ eyɔkɔ na bɔtci enzaasi sa zeki bɔtci enzasi na vica shaŋ ovet sa shaŋ ovet saka cu uzip u zip saka riga son eni jiya embɔkɔ gaba ki daya na bete á ga suru na ni á tɛma sa tɛma na bete amɛk sa vɛɛ eni kuri xsa kuri maa ba fa mu soko nɛki a kuri maa waa yoŋa mu so ya vɛɛ eni a kuri mu ŋara na ni je gyɛp onzuru mwɛ emu gyɛp onzuru mwɛ onum ocece mu ko maa zikpa ko kuwa mu tɛma mwɛsi ogbak ogante embɔkɔ ogbak soko gante mbɔkɔ na mu je. makpa lun mu soko lun amfɛɛ enje zek á gan ed'ekaa ekoɔ emu woo gya nje tɔ ompwapkɔ egya kpɛi naa gyɛp acei gbegbe sa gyɛp acei gbegbe na gyɛp <hesitation> mu woo gyɛp tomato ko kuwa anje á leda ko kuwa anje sana we amfuru nɔ mje tak mu so tak mu so pwɛ acei ambɔ pwɛ acei gema pwɛ acei mbɔ na tomatoɔ pwɛ acei mbɔ na tomato na bete mu <hesitation> amɛk sa vɛɛ tomato anje be na mu yɛn amɛ. Fara mu soko yɛn amɛ fara na bete amɛk anyi nɛ mu xnoso bwoma vɛɛ mu woo tɔkpasi oshinkafa nanci mu soko kpɛ vɛɛ mu xso tɔkpa ba amɛk sa vɛɛ mu shɔt amɛ mbɔ fara na mu shaŋ omaggi na mu shaŋ awaŋ ebin e si we ma na mu shaŋ ebin sai dai ebin xse si we ba na mu kpa enshɛ na mu okpa akuri mu xno yɛn eŋke e we egyɛi eŋga mu be mu soko amɛk sa vɛɛ mu ŋema oshinkafa mu zeki antara mu soko zeki antara na mu yɛn fara mu so yɛn o fara na bete <hesitation> mu nɛke shinkafa a dɔt a dɔt har a ba be amɛ mbɔ sot amɛ mbɔ saka sot mu soko we no okarot mu mu so teŋa shaŋ aŋɛtɔ na bete mu teŋa shaŋ mu so we no green beans mu mu so teŋa shaŋ na u ko teŋa o shari aŋɛtɔ wato ankaru eneb anje shara sana fu á kpa eŋke egya na nje kenan zuru na bete mu sharise oŋɛŋɛ na bete a gya onyi sa bwoma sa fu ensɔk a fu onyi sa bwoma sa fu obɔk a wak abɔk na dya amɛk sa vɛɛ eni dya na shɔt amɛ a fwa ema we na aŋgɔm emi sa zek mi ba. Ovɛ eŋke emi ba set na ma emi desa ma avɛ eni leta ma eshe anjɔnjɔnɔ ma nyi anjɔnjɔnɔ anjɔnjɔnɔ ma xsen nyi be ema ma we na aŋgɔm ema we na aŋgɔm emi saa son mi sa je odyɔŋ afaŋ waa fu mi je sho awa sa zek a ba okpotoro <hesitation> duk aje mi saa jera em'ele odyɔŋ waa kaŋ mi a fu mi je sho awa mi sa sho okpotoro emi xsa <hesitation> tokpase anyi ba <hesitation> indai eset mi sa set nɛ emi sa ba nɛ ema xsen nyise ko ma dɛkpasa mi ba ema sen dɛkpasa mi á ya ma nɛ amma ema eset ma seen set nɛ ema xse we no ovɛ egyɛi na mi ba ema we na aŋgɔm egya ma se we na ŋke ejut ma kenan ma vɛ ŋkeɛ kɔ sen vɛ eŋgɔkɔ inda mi sa ba zɛle nɛ <hesitation> á ka maa ka le. Anet acece oŋke mi sa go eŋga ma acece ka dyɔ we no oŋke ni saka vɛ naŋ ma domin entoke nɛ e xse we ancai ba enyi oŋga xse we ancai ba ko oŋɛ oŋɔ nyi gan oŋɔ oŋɔ nyi gan oŋɔ ka da emi xna vɛ evɛ emi wa kpiki mbi eŋgbem na bete emi son emi je awa mi sa je ba amma egyɛp enje ne we bwoma emi na ka maa je otep ocece á je gyɛp anet acece na ka maa ka á go evɛvɛ mbe amma <hesitation> ema xsen vɛ mi cusu no oŋke mbi se vɛ ba oŋɔ nyi ga oŋɔ oŋɔ nyi oŋɔ emi saka tara avɛi nɔkɔ emi zɛ kpa enshe emi ko avɛ ne elɛtama eshe amma emi saka vɛ mi kpiki mbi eŋgbem emi xsa zɛ iya ko avɛ ne elɛtama eshe saa data mi ba.